لأ اكيد راح أصير عالم مشهور. بسبب إن مجرد إنك تكون فنان مشهور إي رح الناس تحبك لكن ما راح تفيدهم مجرد بس تسلية بالنسبة لهم. أما إنك تصير عالم راح الناس فعلاً تحبك يوم تعرف أو يوم تشوف الفايدة اللي طالعة منك. فحنا ما كنا نصير في الوقت اللي حنا فيه بالتطور اللي حنا فيه بدون العلما.